Ila nde ndathe nchi jma sine xala siaa nchi xila ngo nuthjala gu n'uena nchi ntho yaa susu sine ya chanda ingu jii nchola nixinchi sindathee thin ndajna jma nchitse dank'e gulandua dank'e nchindula xra xrandaxra jma nchitse xrojni ku yaa nchi thingakji xro ngeke comidanee xra xra xrila nixin nch'i thi ndathe ndajna thi ndajna chuthi katse nge thujoo nchisea yaa nchii nela ya nchi je'ia na nena ndo je'ia na nena jmaya nge nchi ni the sopa a rintha thi yanchi nena.